Chini chamung ni bisingo hinkhe mosideng tei berama bwtui no belai no chajago. Tamoni hinkhe abono swnam nani belai no kwlaisa tei thobu thogu. Mosideng mai chate chate no swlamwi mano tei jesakhe fano swlamwi mano o mosideng no. Moso bai berema no swgwui mairango no sukrubwi chai mano. Berema bwtui no song nani belai no kwlaisa. Jeba mwkhutwng no rani tei sam moso ni logi berema no rudi and tei songdi. A mui munkhai no chaui se mankha. Aboni bagwi no o kainwi mui no chini borok rok ni thogjakbaimani tei hamkukmani chaajakbai o o mui no.